komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í dag ætlum við að fara yfir helstu fréttir vikunnar í fyrra stóð yfir leit að krökkum til að talsetja nýja íslenska teiknimynd sem heitir þú flýgur aldrei einn næstum

tvö hundruð krakkar komu í prufur en það voru þau Matthías Matthíasson og Rakel Björgvinsdóttir sem hrepptu hlutverk Lóu og Lóa þau komu í heimsókn til okkar og sögðu okkur frá þessu ævintýri hún um hann Lóa sem að nær ekki að fljúga og svo fer öll hjörðin í burtu og hann þarf að reyna að komast suður til allrar fjölskyldunnar sinnar og allra vina sinna en hann kann ekki að fljúga og það er vetur og kalt og svo er fugl á eftir honum svona

um veturinn og svo kom boð um prufur og ég ákvað bara að kýla á þetta fyrstu prufurnar ég hef nefnilega ekki talað inn á neitt áður þetta er mjög skemmtileg upplifun það var hringt í mig bara af því að aðrar myndir og hann Hjálmar Hjálmarsson hann mældi með mér ég þurfti að tala inn á alls konar atriði sum skrýtin eina var kannski

orma og svona eitthvað hafiði eitthvað verið í því svona að sjúga orma nei ekki alveg við mælum endilega með þið kíkið á Lóa í bíó já endilega það það varð uppi fótur og fit þegar viðskiptavinir búðarinnar

slógust um dollur af heslihnetuálegginu Nutella margir kannast við þetta sæta súkkulaði enda mjög vinsælt ofan á brauð um þrjú hundruð sextíu og fimm milljón kíló af seljast á hverju ári í hundrað og sextíu löndum víðsvegar um heiminn samkvæmt frönskum fjölmiðlum hagaði fólkið sér eins og villidýr í búðinni dollurnar voru nefnilega á sjötíu prósenta afslætti starfsfólk búðarinnar gat ekki haft hemil á viðskiptavinum og það þurfti að hringja á lögregluna þegar út brutust slagsmál kláraðist á fimmtán mínútum ástandið

hafi verið svipað í öðrum verslunum keðjunnar þar sem Nutella var á tilboði á einum komma

evrur það er um það bil hundrað sjötíu og fimm íslenskar krónur í stað rúmlega fimm hundruð og sextíu fólkið sparaði því um þrjú hundruð áttatíu og fimm krónur erfitt er að segja til um hvort það hafi verið þess virði að slást um súkkulaðið en við vonum að

hafi farið sáttir heim Lilja Alfreðsdóttir

menntamálaráðherra segir að virðisaukaskattur á bækur verði afnuminn á næsta ári virðisaukaskattur er skattur sem settur er á flestar vörur og þjónustu á Íslandi og í flestum öðrum löndum

þegar við kaupum eitthvað til dæmis bók fer hluti af því sem við greiðum í ríkissjóð okkar sameiginlega sjóð sem notaður er til að borga fyrir vegi skóla sjúkrahús og margt fleira

um það sem ríkisstjórnin ætlar að gera hún segir líka að það eigi að breyta virðisaukaskatti á tónlist og fjölmiðla breyting á bókaskattinum verður góð fyrir þá sem kaupa bækur því þá kosta þær minna fyrsta skrefið í þessari vegferð verður að afnema virðisaukaskatt á bækur og flest önnur ríki svona í kringum okkur eru með lægri skatt og ég nefni ríki sem hafa afnumið bókaskattinn eru til að mynda Bretland Noregur Færeyjar Írland og Úkraína af hverju eru þessi ríki að gera það jú þau eru að gera þetta til þess að efla læsi og styrkja sína menningu Svarthöfði

riddara í

er mesta illmenni kvikmyndasögunnar að mati lesendur sína að tilnefna þá

sem þeim fannst mesti skúrkurinn og hinn

Svarthöfði hreppti toppsætið Svarthöfði birtist fyrst á hvíta tjaldinu í fyrstu

árið nítján hundruð sjötíu og sjö þar stjórnaði hann ásamt keisaranum hinu illa veldi sem hafði lagt undir sig stærstan hluta vetrarbrautarinnar í annað sæti listans lenti jókerinn úr Batman myndunum og í þriðja sæti var fyrirtækið Matís hefur sótt um styrk til að rannsaka hvernig hægt sé að draga úr losun metangass frá íslenskum kúm kýrnar hleypa um það bil sjö þúsund og fimm hundruð tonnum af metani út í andrúmsloftið á hverju ári með því að ropa kýr eru jórturdýr sem þýðir að þær melta matinn öðruvísi en til dæmis við mennirnir þær hafa í raun fjóra maga sem kallast vömb

þegar jórturdýr bíta gras fer það lítið tuggið niður í vömbina þar er mikið af örverum sem hjálpa til við að brjóta niður svokallað

í plöntum þá verða til fitusýrur sem kýrin fær orku úr í þessu ferli myndast mikið af

metangasi og koltvíoxíði sem kýrin losar út með því að ropa metan er öflug gróðurhúsalofttegund sem hefur áhrif á loftslag jarðarinnar kúabændur á Íslandi eru næstum átta hundruð og kýrnar eru um sjötíu og níu þúsund landbúnaður losar um sextán prósent gróðurhúsalofttegunda á Íslandi og næstum helmingurinn af því er vegna meltingar dýra Matís er stofnun sem hefur meðal annars það hlutverk að bæta fæðuöryggi Matís segir að það væri gott fyrir umhverfið að draga úr

kúnna ástralskar rannsóknir sýna að með því að blanda sjávarþangi í matinn þeirra er hægt að draga úr

um allt að níutíu og níu prósent nú á að rannsaka hvort það virkar á íslenskar kýr

Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra og Lilja Alfreðsdóttir mennta og menningarmálaráðherra skrifuðu undir umsókn um að Vatnajökull fari á heimsminjaskrá UNESCO UNESCO er Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna og hún heldur utan um skrána eða listann yfir þá staði í heiminum sem talið er að verði að varðveita þeir þykja sérstaklega merkilegir af ýmsum ástæðum og eru hluti af menningararfi mannkyns menningararfur er allt það sem tengist sögu okkar og því sem við gerum yfir þúsund staðir eru á heimsminjaskrá UNESCO tveir þeirra eru hér á landi Þingvellir og Surtsey ströng skilyrði eru fyrir því að komast á heimsminjaskrá UNESCO en Guðmundur Ingi segist vera bjartsýnn á að umsóknin verði samþykkt enda Landhelgisgæslunnar fékk góða gjöf á föstudaginn bræðurnir Daníel Ólafur og Róbert Frímann hafa undanfarið staðið af sér frost og vind á Seltjarnarnesi til að selja vegfarendum kakó og kleinur eða Cócó og þeir notuðu hluta af gróðanum til að styrkja þyrlusjóð Landhelgisgæslunnar strákarnir voru svo heppnir

þegar þeir komu með peninginn að þeir fengu að fara í þyrluferð með flugmanninum sem bjargaði föður þeirra þegar hann lenti í slysi á sjó jæja strákar hvernig var

gaman þið hafið aldrei farið í þyrlu áður eða hvað nei

eigið eftir að fara aftur vonandi strákarnir stefna á að halda áfram að selja kakó og kleinur en eru fleiri

viðskiptahugmyndir í kollinum nei samt örugglega ekki við mundum kannski kannski byrja að selja eitthvað meira en bara kleinur og kókó slysavarnafélagið Landsbjörg varð níutíu ára á mánudaginn og

því með veislum um allt land björgunarsveitir Landsbjargar eru yfir níutíu talsins um fjögur þúsund manns eru á vaktinni allt árið um kring allan sólarhringinn og á hverju ári eru um það bil

hundruð útköll þau aðstoða fólk í vondu veðri ófærð við leit að týndu fólki og sinna alls kyns björgunarstarfi Landsbjörg rekur líka Slysavarnaskóla sjómanna og þjálfar sjómenn á fimm ára fresti þar lærir fólk ýmislegt til þess að takast á við erfiðar aðstæður og rúmlega fimmtíu þúsund manns hafa farið í

gegnum skólann frá árinu nítján hundruð áttatíu og fimm í Háskóla Íslands er verið að rannsaka svokallaða

sem felst í því að kanna það hvernig við upplifum mat við könnumst flest við það að finnast matur misgóður sumt er í algjöru uppáhaldi en annað viljum við helst ekki sjá og hvað þá borða þegar maður vill ekki borða ákveðinn mat er stundum sagt að maður sé matvandur á að hvetja börn til að smakka og upplifa ólíkan mat stór hluti af því að borða snýr að því hvernig maturinn lítur út hvernig áferðin er hvernig hann hljómar og svo auðvitað hver lyktin er markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort hægt sé að vinna gegn matvendni hún á að auka forvitni barna og gleðina sem fylgir því að prófa að smakka eitthvað nýtt

úrslit í grunnskólanema

tvö þúsund og sautján liggja nú fyrir í ár spreyttu nemendur sig á því að botna fyrriparta eftir Ragnar Inga Aðalsteinsson samtals bárust fjögur hundruð sjötíu og fjögur botnar frá þrjátíu og þremur skólum víðs vegar af landinu á yngsta stigi miðstigi og unglingastigi Pétur Harðarson

á yngsta stigi en hann er nemandi í fjórða bekk Hofsstaðaskóla í Garðabæ skrýtinn jólasvein ég sá setja gott í skóinn hjá honum og sleikti af sér snjóinn Þuríður Rósa Bjarkadóttir nemandi í fimmta bekk Melaskóla í Reykjavík hlaut verðlaun fyrir besta botn á miðstigi stöndum fékk Guðný Salvör Hannesdóttir nemandi í níunda bekk Laugalandsskóla í Holtum verðlaun fyrir sinn

út um gluggann oft ég sé ýmislegt sem gleður glitrandi stjörnur grenitré kindur hafa fundist grafnar

í fjalli ofan við Seyðisfjörð kindurnar voru í slæmu ásigkomulagi smalar frá Eskifirði sem fóru að leita að kindum heyrðu í lambi sem var fast undir snjónum og tókst að bjarga því óvenju margar kindur urðu eftir á fjalli í haust en í vetur er búið að sækja um fjögur hundruð eftirlegukindur það kallast þær sauðkindur sem verða eftir við leitir á fjöllum kindur eru reknar upp á fjöll á sumrin en svo er þeim smalað saman á haustin þá eru þær reknar í

í réttir þar sem þær eru flokkaðar og dregnar í dilka svo að bændurnir geti sett þær inn fyrir veturinn stundum finnast ekki allar kindurnar og það geta verið margar ástæður fyrir því það getur verið þoka og vont veður eða ekki nógu margir leitarmenn og stundum er ástæðan einfaldlega sú að kindurnar vilja ekki hlýða þegar snjóar efst í fjöll tala bændur um að auðveldara sé að smala og snjórinn er stundum

kallaður hvíti hvutti því að hann virkar svolítið eins og smalahundur veðrið hefur hins vegar verið frekar gott undanfarin haust og þá fara kindurnar hærra upp í fjöllin bændur segja að til að leysa þetta þyrftu allir að smala á sama tíma og gera skýrari áætlun um það hvenær kindurnar þurfa að vera komnar niður sums staðar eru girðingar ekki í nógu góðu standi og það getur valdið vandræðum þegar kindur renna inn á svæði þar sem eiga ekki að vera kindur franskur kokkur bras skilaði á dögunum svokölluðum Michelin stjörnum sem veitingastaður hans hefur verið með bras hefur stjórnað veitingastaðnum í suðurhluta Frakklands í átján ár og staðurinn hefur verið með eru eins konar viðurkenning fyrir veitingastaði sem þýðir að þeir þykja sérstaklega fínir og að maturinn góður marga eigendur veitingastaða dreymir um að fá Michelin stjörnu og það er mest hægt að fá þrjár stjörnur á hverju ári kemur út handbók yfir þá veitingastaði sem hafa stjörnur en veitingastaður bras verður ekki í þeirri sem kemur út í næstu viku hann segir að þannig geti hann skapað aðeins afslappaðra andrúmsloft á staðnum en maturinn verði alveg jafn góður eftir sem áður Áslaug Jónsdóttir Kristín Eiríksdóttir og Unnur Jökulsdóttir rithöfundar fengu Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir árið tvö þúsund og sautján Guðni t

h Jóhannesson forseti Íslands afhenti verðlaunin við hátíðlega athöfn á Bessastöðum

og dómnefnd sá um að velja sigurvegarana í flokki barna og ungmennabóka fengu Áslaug Jónsdóttir Rakel

verðlaun fyrir bókina skrímsli í vanda dómnefndin sagði að skrímsli í vanda væri litríkt og fallegt verk sem tæki á viðfangsefni sem snertir okkur djúpt Kristín Eiríksdóttir fékk verðlaun í flokki fagurbókmennta fyrir skáldsöguna Elín ýmislegt og Unnur Jökulsdóttir fékk verðlaun fyrir bókina undur Mývatns um fugla flugur fiska og fólk í flokki fræðirita og bóka almenns efnis nú er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku skoraði á Húnavallaskóla og við sendum krökkunum spurninguna hvað eru mannasiðir

að vera góður

að vera heiðarlegur og kurteis sæl það eru til dæmis ekki mannasiðir að smjatta á mánudaginn voru haldnir óvenjulegir

í vísindasafni í á Ítalíu það óvenjulega var að sellóið sjálft allt nema hálsinn strengirnir og boginn var búið til úr ís heimsþekktur sellóleikari

á tónleikunum og fékk mikið lófaklapp fyrir við þökkum fyrir okkur í